ନିରାମିଷ୍ଯୋ ଆହରୋରେ <hesitation> ପ୍ରଯାପ୍ତ ପ୍ରୋଟୀନ। ନିଷ୍ଚିଦ କରିଵା ପାଁଈଂ ସିମୀ, ଡାଲୀ, ଡାନା, ଗୁଟୀ, ସୋଯା। ଉତ୍ପାଦାନ ଗୁଡୀ କୋ ପରୀ <hesitation> ପ୍ରୋଟୀନ ଏଠିକ। ଉଦ୍ଭେଦ ଆଧାଲିତ ଖାଦ୍ଧଗୁଡୀ କୋ ଅଂତରଭୁକ୍ତ କରଂଦୁ ଜଦି। ଆପନା <hesitation> ସୁଦ୍ଧା ସହଯା ହାରୀନ ମୁହନ୍ତୀ। ତେଵେ ଦୁଦ୍ଧାଏଵୋ ଦିମ ମଦ୍ଧ୍ଯୋ ବିଚ୍ଚାର କରୀ ପାଏଵେ।